ס'דא גאלד פיש, סטאר פיש, בלוי פיש, סטרייפט בעס, סאמער פלאונדער, בלעק סי בעס, <hesitation> קעטש, בלוי העד מינהאול, בלוי העד שארק, <hesitation> וועילס. דאס איז שוין גרעסערס מין פיש.